Alalat ba kun humma kula gal yom wahid gal bishuru shabannadum, finshan hinna khittaan shik malahan mukh bifakkaru beyya, malahan agil, malom dam fi jildum yamta ibdu ishuru shabannadum, shuqul zaʼalum walla shuqul farrahum walla kan khalla ana anas iyit.